بالمكان اللي حالياً أعيش فيه عندنا <hesitation> سبع نوافذ. كل نافذه لها دورها في إدخال الضوء وتوفير التهوية. بحب المكان يكون مشرق ومريح ودافئ. وأوقات بيكون <hesitation> فيه تهوية جيدة بحيث انه يعادل الحرارة ما بين الداخل المنزل وخارجه. وكمان لو كان فيه برد بيدخل التدفئه من الشمس.